Дар кишвари мо нархи миёнаи хона тақрибан аз дусад ҳазор то шашсад ҳазор сомонӣ мебошад. Дар шаҳрҳои калон, монанди Душанбе, нархҳо метавонанд аз як миллион сомонӣ ҳам зиёд шаванд. Дар деҳот бошад, хонаҳо нисбатан арзонтаранд ва аз сад ҳазор сомонӣ сар мешаванд. Нарх ба андоза, ҷойгиршавӣ ва шароити хона вобаста аст.